"لو تفرغت لمده تلات ساعات في اليوم علطول على الجيم هروح على الجيم أمارس رياضة رفع الأثقال <hesitation> او رفع الاحمال هو احنا هنا بنقول عليه الجيم بالنسبالي دي حاجة حلوة جدا بطلع فيها طاقتي وقوتي وبشوف نفسي بتطور كل يوم اكتر من اللي قبل وفي تحسن في جسمي وفي عقلي"